هو، دلته د پاکستان ځینې ځانګړي دودونه داسی دی: اختر د روژې او قربانۍ وروسته لمانځل کېږي، خلک نوي کالي اغوندي او یو بل ته خواږه ورکوي. واده دودیز واده څو ورځې وي، لکه نوکریزی او ولیمه. بسنت د پتنگ‌بازۍ جشن، په خاص ډول لاهور کې. محرم مذهبي ماتم او یاد مراسم. ملبوسات خلک اکثره شلوار قمیص اغوندي، چې ملي لباس ګڼل کېږي.